اول اشي بتأكد انه الفرن بارد وبعدين بتشيل الرفوف وبتحطها في مية باردة. او دافية مع سائل خاص بتنضيف الفرن <hesitation> بتنطر شوية وبعدين تقوم تنضفها بفرشة <hesitation> و بعد هيكي تقوم جايب قماشة نضيفة وتنشف كل اشي وترجع الرفوف لمكانها في الاخير.